الحيوانات الأليفة أحس العصفور مرة ينطي جمالية، ولطافة في البيت، يعطي جو منعش إن كان في الصباح، أو إن كان في المساء، <hesitation> كثرته في البيت جد جد ممتعة، ومريحة <hesitation> صوته مريح جدًا جدًا <hesitation> ألوانه مريحة، ألوانه ممتعة <hesitation> جميل جدًا.